Ny fomba fampiasana ny zavokà aminà fandrahoana sakafo a: misy magnano ananjy lasary a <hesitation> tetitetehana de atao lasary, atao vinaigra, atao menaka, atao tongolo; de misy ndraika magnano ananjy a potipotehina am'izao izy a de atao siramamy, de ohatra hoe ihinanana mofo na ihinanana ohatra hoe gat-gâteau; de misy ndraika tonga de hoe vakiana foagna izy a de le vaigany igny a ohatra hoe ihinanam-bary a, atao miaraka aminà vary, ohatra hoe ron'agnanambo mbanà raha de io ihina- ampiana zavokà.